अपनतो किर्षन लोग किर्षन लोग अपन खेती कर जे ती। आपने अच्छी उमीद रहे <hesitation> की भारी अपने। खेती में <hesitation> आनाज होईशे पण कोई नहीं। होई काई सुखो पड़ जाए की काई जादा पानी पड़ जाए। की बीज नहीं वारू रोहे काई विकोरन होईशे ती आपने। फसल वारू नहीं रोहे तो अपने निरास होईजाए निरास। मां ओसे निरासा होईजाए की मित खुणेज हार पड़ूरी।